Oimeñoï kuanunga, jare mbaetɨ mopetï super heroe, kuako jei jeiñova, jare oyuvanga rupi ikɨreï mbae oyapo oporomborɨ janga vaera, maetɨ seveguara super heroe